Atiká nyòo úni nyo kpi ówó ba kpalíbìà ni atíká káèè bìà bù nyo uluululuulu. kele nyòo bɔ̀gɔ̀nì bùtè nìàà. úni ɖi ni usálánì bùbì màa ké ɔkle nyà kpíìm kpíìm ɔkle nyì wusiwusí. úni bɔ̀gɔ̀nì be nì blɛ̀ɛ màa zì ɖòà áɖi úni nyì wúsíwúsí lɔ ké kíni lɔ ké ɖí bɔ̀gɔ̀nì àni úni bòg̀ozè àni maa ù nyo kpí mòma kóŋ kóŋ mò ma ba bàni ìyè ku ukpíìm nì gbàjàà le nyòo bèe ni làlà ílɔ̀ úwaanì iɖòà aɖi kile nyo bùú banììà ani íkàtú bàatu to nyo ílɔlɔ lèe kása làlà ílɔ̀. núùguɖi maa usálànì le nyòo bu bànià wúsíwúsí ɔbí ènù nyì kɔà sáláá kíni ɛɖí kayi mò màa bu bu ɖàán banìi ìyè, kínì be ni gbi ìyè kása abànìì. kile ká nyòo nɔ̀gɔ̀nì be ni po ìyè, úni ɖi usálánì tíbíí lɔ ké gàké náànyiku ùú banìi ènù ínìwà kíni bú ne ni po ìyè è sã maa, atiká nyòo úni ɖi ni ɔti bu nì se úni ká be ni làlà elí úni ɖi mòɖèé mòɖèé àni ówó ba kpalíà ni ɔtiàtiká ówó ba kpalíà ni ɔtiàtuká kíni ɖí ikumàa ɔmi fínɛ sã gàké ú nó zò nyo ɛnɛ́ àámiì ígbɔ bùú zee bàni íkatù ìkeanì màaɖu búáà. kàyi è bé nyréwu níìza úni ɖi màa ɔmi ɖò ni kile nyòo ùú nyi bííbíí úni nyì gbàjàà úni nyì kɔ̀là kɔ̀là. Bu banià ani íkàtù, bèé ni làlà ìyè lɔ atiká màa ɔmi fínɛ búá ɖálɔ̀ɔ úni atiká màa nyì ani màa ɔmi ɖò ni atiká ɖèéɖèé maa, kayi ògòzè tùuà nɛ nàá ni làlà ílɔ so ɔ̀lɛ̀ ú nàá ni làlà so uguɖì, ú nàá ni làlà ɔku lɔ awu ú nàa làlà fè si úni sú ú na mlaówo ni kó ni atiká ɖèéɖèéɖèé úni uwúsíwúsinì maa akɔ à nàá ni kínì nì kpla ìyè lɔ nɔlɛ kɔ kàá yìlè ayá. úni bɔ̀gɔ̀nì maa ígbɔké búni ɖèé si lìlì, làlà nì atiká tíbí màawu bàzá làlà ɖɛŋúú, fò dò ìgbè màaké kíni búni ba zã úni bɔ̀gɔ̀nì ìɖinè ɖálɔ̀ɔ bɔ̀gɔ̀nì àtiká ɖálɔ̀ɔ, bògòzè àni ká ɖì íɖìnè àámi màa ɔmi ɖàa nɔ.